‎په نوي ښار کې د عامه ترانسپورت کارولو لپاره، لومړی باید سړی پوه شې کوم بس، ریل یا ټرام چېرته ځي. د نقشې یا اپلیکیشن له لارې باید لاره پیدا شي. ټکټ یا له ماشین، اپ یا د بس له چلوونکي څخه واخیستل شي. په تم‌ځای کې انتظار وایستل شي او چې موټر راغی، وردننه شي. خپل تم‌ځای ته چې سړی ورسېږي، ښکته کېږي.